Esté kuakana chí kucinerá jan ya kuna, vavana kandió mudu chevana kandió, chevana aké cilandró, ké ajo, ke cebolla nriá ke kandió té chechitó'o nriato'ó xhexhitó yu'ú xhexhí kandió ñá té uj <hesitation> kuentá mil kó xhiniala xhexhitonió.